ko woni e nafakka e rafi nafakka, nafa jorka. <noise> E anndi nafa jorka woɓɓe jammujimuɗum jabata nafa jorka <noise> woɓɓe, hono ɗugoduɗu dabare na wawre e kenya nawoje. Mbe ɗon fu yiɗa nafali jorɗe. <hesitation> E wodi nafal ngon to ni aɗa wodi nyauje fu a na fali latiɗi <noise> yornawa tonma keɓa fakije non ekkiranun non nonma tanti ekkiraɗum no a tawan e torre jemoji. wobbe towɗino fu a tawan redu nawa ɗun. <hesitation>